Ha hioko'i oiraarei ii'aa bisio- bisio ii reoreori a boorii roga'a sisibareabaa boorii bisio, oira hita oo'ore oru bai boorii bokepai'oarei bisio pita oeea bo kirako'oro. Bo kirako'oro oru aira piro itokopapita keke piro itokopapita ouebaa ii'aa ii reoreori bisio pita aira bioga aripuibohara iisio hokohupa hioko'i roheriarei piro riiriihuara hitaka hioko'i. Hioko'i oiraba tabeopitee eipaareha piro biogara tabeopa. Haia agaarei bisioea bisio oru oira oo'ore bokirako'o ru oira hioko'i ii'aa a bisioea bisio a iisio kekeabaa bisio. A ouabaa ii reoreori oiraarei o'ore bo kepai'oa baiha tari'a boo'ore bo okuu'oarei a iisioi kasibaa pita iisio raea hioko'e. Pita oita'i raea aru ruupeea hiokoe aru bo okuurabeea. Itokopapita oiraarei ii'aa, a bisioea bisio oira bo kirako'o eipaareha oru oira aareha bo'ea kekeabaa areeha iiboo taruu'e raea, ha aareha bo ruuruuto'e ouaupa. Hioko'i oru agaa bo teera'a'oarei bisioe bisio oru oira bo kirako'o rairaka roga'a a bisioea bisio oru oira uta'aha araba aga aripu- haabohara iisio raapa hioko'i oru agaa sa oiraire porehaara iisio o rapaato pitee oiraba oo'ore bohuku ii korauoareha. Itokopaoita ii reoreori, ee a aga ke'eke'ebaa bisio- bisio, a aga'a oubaa rogaa bisio, ee, oru oira bo kirako'o uta'aha araba eapaa araba eapaa- raahara araba eapaa- haaroori oiraba oo'ore bo hukubuu'a, eipaareha pita agaraba eapaa'opa iisio kasieupa aga'ire oo'ore oo'ore bo hori'ua pita kasiabaa boo ua ruuperaapa. Hioko'i aru bo'okuu hurabaa hioko'i aru iisio kaibaa hioko'i ha bisio- bisio oru oira rairaka, oru oira a bisio kekeabaa bisio oira uta'aha agaraba tatako- hareehara haia oiraba tatako- haaraahara iisio kasieupa aga'ire.